hari mu hiyaɓwɛ a bun un ya wara a bun un wara lo ɓa tuɓara a a zeniyan ho konte Email zɛrɛ zɛrɛ zan oro telofɔni telefɔni telefɔni vero sunu numɔrowa oyiro oma dɛ mu donk nunɛ yi miniyan ami wa'a konte Email lo ma zo Google wa aro tape mu Google ɛnskripsiyon donk oyi zo mini biye o tawɛ a we to mu ɓa ma a zenina o mu be ya a be yɛ mu yɛ ani cenu oyi do o cenu ma ni jamu ma o terowozome to mu berara so oma o ma yɛ to mu mu konte Email we a a kereye-ra